जोश कौनी गलते कोरे तो तेसिक अगली बार माफ पड़ना करना। पर जे तिन्ने सजेई गलते दुजाये करे और जानबूच कर करे तो तेसिक माफ पड़ना ना करना।